أنا أفضل <hesitation> قراءة كتاب جيد على مشاهدة <noise> فيلم جيد. السبب إن الكتاب يعطيني <noise> فرصة اتخيل كل شي بنفسي، من الشخصيات للمشاهد، ويخليني أعيش التجربة أكثر. يعني أنا جزء من القصة. <noise> أما الفيلم رغم أنه ممتع ومرئي، لكن القصة تكون جاهزة <noise> قدامي، وأنا بس أستمتع بالمشاهدة. <noise> في الكتاب أجدر أعيش الفيلم- ال <hesitation> تجربة بطريقة أعمق وأطول. طبعاً في بعض الأحيان، الفيلم يكون أسهل وأسرع.